Ndayanza khulima ndayanza khurago mabwoni indayanza khuraga zinguzua ndayanza khuraga matumaa, ndayanza khuraga mabwoni, khuraga maremwa, maremwa yaga nigakhomere ngurizenya gakhonyanga mbuvivaza vulai, vana vanyangakhu gandi ngurizaa hamburiraza vulai, ango ndalomba ingombe iliho, sherenga ivuriza imbolee ninzia khusuvu mumurimi, matamaa nigurua malai, mbuna madumaa mbunyishi, mbuna magando mbunyishi zinguzaa zivaa zindai, niizinguza yezo ndaha ngurizakhu nyolakhu zisendi zikhonyakhu mushida fulani ngurirekhu vane khandi shikhuria, ndunjirekhu vana ifisi hamberiraze vulai khari vulai shimbangaika khu tawe, shimbangaika shikharia tawe, shikhuria shirula za munzu, shirulaza mumurimi ninderaa munzu matuma bane manyishi, matuma ngurizekhu gandi vana vavumikhirekhu hamburi za vulai shimbeza nishinda munzu mwanje tawe igasi yanje iyi vukhata vumambezanga, rwangurizakhu mavere nyola vakhola vana nivafungu isukhulu mbaezakhu varete tawe, mbukhula za khusisendi zienizi arhunga, noo ifisi niiri inyishi mbugulekhu shimoli shilala ngurize. Nzikhuvaranjira haya shukhuria munzu vana vavizaa vulai shivahangaika ta rakhava shukhuria tawe, navarulaa musukhulu vanyolaza nombi shukhulia shiriza yaho, nukhuranga khuramikhira avana vavuzaa na afya indai, shivuli ni ishida tawe, khutangatanga vakhavee shukhuria irwanyi tawe, shichira vanyoli shukhuria ndekhikhare munzu, avanyanyaza, igasi yavo nikhusitata muvitabu, vahenze muvitabu vasoma, havikhale yaho khandi nombe shukhulia sha umogolova, khandi valii avaveeza yaho, nikhugona nikhavasitari vitavu vyavyo vundhakhu vagone. Suvui vagwi ichai khandi vavule vazii musukhulu, khashimbezanga nishida ligali luhiata khugasi yanje, shimbeza nishida tawe. Igasi yanje yumunzu nikhuyenza munzu, khaogiza vindu khulomba handekheranga, majikoni muvee musafi, mavee vulai vindu ndogizee, halwanyi nyenzeko, havee hulai, museni niviza vanyole hango nihali halai khuvula ilwanyi munzu nuvahenzera ilwanyi nimulai nivahinjira munzu nimulai avavola mama walinda munzu vulai khari musakhulu niiza navalina reve vanyola munzu nimulai, vavola mushere walomba munzu. Khu igasi yanje yeneyo yumunzu, hamaiga yaho ndogizee. Shifuria uyenze majikoni, wogizeekhu shifuria ndekhu mazi, nde khumaiga mazi gavavajire ndemu majani ndemu mavere, nombe ichai ndetevee vajeni vamusakhula khumesa. Nikikombe virai apana vikombe vichafu tawe, vugwi shindu nishiri shindu shirai, igasi yanje yamuunzu yeyo mbunguse munzu muvee mulai apana vichafu mu tawe faye zinguvu zivee zindai, fuyee khari zishaka, khari mivinjeri jivee mirai apana jivaa michafu tawe.